uju ña kuu u-n ntisaktyi ña ku itali ñaku yuku ña ku tunte´e ña ku uu-m nahua kumíaa síá kui´i taku tu tikù´a ka tu ñaa tu tu ntíka ha tu ñaa tityi ha tu hueno ntaaña kuu mía kui´i ntaña kuu mía ña kuíí ña ya ñuu´e ra ña taku kunti kutu ñanuu a yuvi yo tyi a´sa ko takuña ra ni sa u´kuaña ñá kasíayo nakatye ni aja ñatyo ña taku ña´ra ña tyo ka´na kui´i nta´a ña ka´na uu-n tani kisía ni tava yo a ni siante yo ra ni tava yo in tikili kara ntatya yo nú ñu´ù ikara kueni kueni sianu kueni sianu kueni sianu´a tyi taku ña nkatye ni ja kueni sianuá kueni sainu´a ra tani kisia nu ku in kuía a uvi kuía ra ni síanu ña ra ikara ni kisía sía´ña kui´i tyi uu- n taku ña ni aja ta ña táku kase ra sani kutaku tu´e ra ta´ru ña ni sii na kase ra s´a ku´yo tyi kò´o ko´so kuki´ña ku iki kuñu lio ñaa-m ñakutaña nakatye ni ñatyu ntisakatyi só ña´a ña kuíí ña ya nu´a yuvi ntaña ku ite ka ña kuu nahua kumiá kuíí ra ña taku kunti kutuña